Karazagna loza vôjanahary le tegna matetiky mahazo zahe malôha: cyclone, avy akao rano be, ôran'andro misesisesy mitohitohy, avy akao horohoron-tany, tsunami zegny ndreky mbôla tsy ary nisy tamineh taty fô misy tany haintany tany mame be loatra igny mantika mirehitra manjary mé.